um Pamiuzik yang mapakaiku ialah um Siti Nurhalizah sabap iyo panyanyi yang masuhor da Malaysia.

Pariama da nagara ku mimang aru miu-mauga antad da opod ngatoun lapas contohnyo kalau um dalaid jarang nini cuaca ti talampau malasu atau rasam talampau masapu tetapi da manti ti ti suda barlaku no gu perkara-perkara yang isa biasa berlaku antas dalaid rasam talampau masapu um talampau malasu jadi bila rasam talampau masapu balaku no gu bancana macam um liud liud malalum.

Sukan yang makasanang da guang yang mau antangan ku sukan bamain bola sepaklah pasal sukan titi mimang mogilo paminatnyo kalau da nagara jami sukan titi um maparas da antangan lah pasal mogilo panuntun sama-sama mangontong suasananyo monong um mariah kokolod.

Bagian yang paling um suming sampungot da korojoku atau bagian kagamaranku iyo nio bagian moyodio daa tesis semasa oku da mangalap daa um ijazah

Ngaran bina bintang atau pun buruj ti mogilo da sabit pelbagai bansa' tatapi kalau da dalam sabit da nagara tokou macam bintang aru bintang Kejora aru bintang Suria Suraya kemudian kalau kuo buruj no salalunyo misama da um ulan kelahiran tokou misalnyo kalau bulan tokou lahir da bulan dua belas burujnyo um Sagitarius atau pun Capricon manu nini ngaran buruj yang wokon aru macam Leo Aries Virgo Libra.

um yan yan yanan parcutian yang mapakaiku um kalau da Malaysia ialah Langkawi dan juga um dan jangan jan Johor Bahru kalau da salura negara um nu Vietnam dan Thailand jaan Indonesia.

da guangku pasal mempanau do mosodu ti mimang maparas kolod la pasal paluang titi nyo um paluang titi mabalut pasal kalau tokou mempanau mongoi do mosodu ti mogilo pangajaran pangalaman limo wagu yang mauma' tokou

Gaya' bank monontu' da duit tokou yang inonsoi tokou no salamat bank isa' mapasalura' da identiti tokou sacara tarbuka' da yombo-yombo' oni' identiti tokou no onsoyon da bank lagi pun kalau tokou um mangamal da parbankan parbankan da salalum talian biasanyo aru numbur TAC yang misti' um tokou guna' untuk um malaksanakan urusan pangaluaran atau panyimpanan duit jadi' salamatlah duit tokou kalau tokou nangonsoi da bank macam tatino.

Cara tokou menantu da menantu da pelajar iskul ti mabalut sikap misama da pelajar wokon iraan tokou pelajar pelajar ti maka adat sa kuasa iro no bagayad da sa maru-aru gayad yang makangit-angit da guang rumo selalu iro ti bagayad secara supan lah.

Aru nini ini nio kadang-kadang maka jaj maka jajaru da guang.

um Makanan-makanan yang isa sihat akanun da um seperti' makanan ringan makanan ringan um cuntuhnyo ialah kerupuk um kemudian minuman-minuman minuman makagula' atau pun minuman yang matamis dan um makanan-makanan yang inaal daripada tapung.

Bansa' tumbu-tumbuan yang salalu' makito ku ino bansa tumbu-tumbuan yang aru da liliut walai tumbu-tumbuhan makanan misalnyo tanaman kunyit pandan ladu bunga-bungaan yang aru da walai macam bunga' karatas bunga' kaladi.

um makanan sa buli akanun di tokou um misalnyo sa sa barapa sihat da akanun iyo makanan yang mogilo campuran umou mogilo campuran usi' mogilo gula' um kamudian tokou nini' isa buli makan da daging um isa maru'-aru karana' ada daging ti import isa maru' halal haramnyo jadi' kemudian tokou isa buli makan da mo joruk-jorukon mogilo karana' iti mogobit da panyakit tokou misalnyo kalau joruk no nabuwai kolod mungkin um tarikh luputnyo sudah narikot akanun tokou nini jadi' ino bahayalah untuk akanun tokou jadi' isa buli tokou makan mogilo misalnyo kalau makan da uwa' isa buli tokou makan da intuong atau waktu pagi'. Uwa-uwa' macam punti ti um sagala uwa' limau no akanun waktu tangah harilah yang maparas.

Genre miuzik yang mapakaiku miuzik yang um pelaan isa nini telampau um sa ninilah telampau makakusot da guang miuzik yang tagap da kinongouon yang makatanang da guang ti macam miuzik tradisonallah yang iramanyo no pelahan makasanang da guang.

Iskimer tarutamanyo.

um <coughs> Macam -macam program da radio misalnya manginongou tokou da warta barita da lagu-lagu <coughs> lagu-lagi laid lagu-lagu wagu tapi kadang-kadang program um da radio ti aru nini misalnya um aru caramah agama aru caramah motivasi jadi um maparaslah tapi yang pantin g manginongou da barita lah lagi-lagi kalau musim um musim ada cuaca isa bagus monginongou da amaran cuaca kalau musim maka panyakit wabak panyakit merebak monginongou da pengumuman antad da karajaan nunu langkah salanjutnya lapun jadi ino yang makapakai tokou da rancangan program radio lah.

Da guangku pasal maya' da sukan makapasukan mibanding da peserta' sukan mimiso ti maparas nio maya' da sukan yang makapasukan pasal bila tokou sama'-sama' makapasukan ti sama'-sama tokou mananggunglah nuawangkah nalahkah masa batanding lagi' pun tokou um buli mempunyai samangat berpasukanlah samasa tokou batanding dalam mana-mana' permainan babanding kalau tokou mimiso susah sanang tokou miso mananggung.

um nu iti um sesuatu perkara' yang memberi um se su suatu yang um manaak da daa pandapat jalama' da dunia' iti.

Ca gaya' magiyum da paguam da nagara' jami' kalau tokou ti aru na nunu-nunu kes yang tokou momorlu'kan khidmat paguam tokou rujuk gulu' da' Biro Bantuan Guaman nunu caranyo sabap kalau tokou makaduit mungkin tokou buli mangupah da paguam tapi' kalau tokou sa cukup duit tokou mikitaak gulu' da nasihat antad da Biro Bantuan Guaman.

Mogilo nio inaal da atau dilaksanakan um di kerajaan jami.